ný íslensk ópera sem

í Tjarnarbíói annað kvöld verkið fjallar um samskiptamiðla og segir sögu fjögurra einstaklinga gegnum Twitter en áhorfendur hafa áhrif á atburðarásina með tístum við litum við á æfingu í vikunni held einmitt að rauði þráðurinn sé þessi aftenging milli manneskja þetta er við erum öll í okkar eigin litlu hornum skoða samfélagsmiðla og samskipti á netinu í gegnum fjórar sögur sem eru að fléttast saman það er mestmegnis sungið en sumt er talað öskrað þetta er hérna fyrst og fremst bara leikhúsverk við erum með tvo er í gangi allan tímann og svo erum við líka með alls konar svona Instagramvídjó gif alls konar svona sem er á þessum skjám í raun og veru allan tímann og við erum að reyna að skapa þetta áreiti eins og er í kringum okkur öll

í þessu daglega lífi þar sem við erum kannski en samt eru þúsund hlutir einhvern veginn á öllum þessum skjám þú ert með símann þú ert með fartölvuna að baki sýningunni stendur

Alþýðuóperuna verkið er flutt á ensku og íslensku

henti ég bara á þau tísti og leyfði þeim að syngja þau og finna einhverja persónu gegnum það en svo þróaðist það bara í aðra átt og ég var að lesa bókina eftir John Ronson og þá allt í einu fann ég bara þetta er það sem mig langar að skoða og það er þessi skömmun og niðurlæging á netinu og þegar stór hópur af fólki kemur saman til að brjóta niður eina manneskju þetta þetta er í raun ekki um það sem þú setur á netið

hvernig fólk tekur á móti því og áhrifamáttur áhrifamáttur samfélagsmiðla þessi dómstóll samfélagsmiðla sem mér finnst svo áhugaverður

þú nefndir áðan er þetta gagnvirk sýning hvernig taka áhorfendur þátt það er hægt að tísta beint inn í sýninguna með því að nota myllumerkið það fer bara allt inn það birtist á skjá inni á sviði syng ég tíst þannig að ef þið viljið koma fram kosningaáróðri nei ég segi svona það er hvað sem er það er hægt að tísta hverju sem er

opnaður á ný eftir umfangsmiklar endurbætur nokkur styr stóð um húsnæðið sem áður hýsti Listasafn a s í þegar það var selt fyrir tveimur árum en nýir eigendur segja listamenn og listunnendur ekki þurfa að örvænta því húsið verði lifandi vettvangur list og menningarviðburða af margvíslegum toga Bergsteinn leit við í Ásmundarsal

verður vonandi bara lifandi hús

við Freyjugötu var opnaður á ný á hvítasunnudag sléttum áttatíu og fjórum árum eftir að Ásmundur Sveinsson myndlistarmaður opnaði húsið fyrst húsið teiknaði Sigurður Guðmundsson en Ásmundur byggði það sjálfur og bjó þar um skeið

þar til húsa en frá nítján hundruð níutíu og fimm hýsti það Listasafn a s í þar til hjónin Aðalheiður Magnúsdóttir og Sigurbjörn Þorkelsson keyptu það fyrir tveimur árum

þurfti í talsverðar endurbætur á húsinu húsið var í slæmu ásigkomulagi þar sem við stöndum núna þurftum við að taka burt

litlir lækir sem láku hér undir þannig að við þurftum að endurnýja mikið af grunninum á húsinu sem sem hefur heppnast mjög vel ég

þegar við komum að verkinu

strax útgangspunktur að við ætluðum ekki að snúa húsinu á hvolf áherslan á að við

fjarlægja margt sem hafði verið gert síðustu árin það má segja að sumt er gert upp

inn á milli koma ný tvist þetta er einfaldur lítill kubbur það eru skýr skörp formaður það er það sem situr á þessum stað enn þá að hlusta á húsið og endurheimta það salan á

umdeild samband íslenskra myndlistarmanna mótmælti henni á sínum tíma og lýsti yfir áhyggjum af framtíð sem sýningarstað áhyggjurnar voru skiljanlegar og ég var hissa

og viljum gjarnan fá hugmyndir um hvað fólk vilji sjá hér í húsinu og og helst starfsemi sem sem fangar flestar listgreinar á sama tíma til dæmis núna fyrsta sýningin

sem verður hérna

margar listgreinar sem koma saman dans tónlist

inn í verkið það verður mjög gaman að sjá þegar það kemur á Listahátíð áttunda júní hvers vegna viltu reka stað eins og þennan ég hef alltaf haft mikinn áhuga á list ég flutti heim fyrir þremur árum eftir að hafa búið erlendis í tuttugu

hef alltaf verið að fást